Ewa izy io frein io fa hainao fa ein! _x000D_ Anao zany kôfa mitsako freinny bisikileta zany tananao mitsako azy! _x000D_ Fa tsy kambaran'ny tomobily anao mitsako frein ny tomoboly tsy mbola tananao koa atoano any fa tongotra koa leroa ataonao any ein! _x000D_ Kitsafinao amin'ny tongotranao raha io!